Wa'ye' yanen ti chi' ja' tan inp'o'ik innok' jach jach y jach k'as innok' ma' ink'atij jach tu', tu' ub'ok innok' tan in- inp'o'ik wa'ye' ti chi' ja' je'lo' yan je'lo' yan ti ja' jach jach k'as jach <hesitation> ma' ink'atij tin- tinnok' ma' ink'atij wa'ye', b'aje'laj tan wa'ye' tan inp'o'ik wa'ye' jo'mij tan inluk'ul ti tukul wa'ye' ti chi' ja', b'aje'laj tan inwa'lik yan yan wa'ye' yan ja' yan ja' y innok' jach luk' ma' ink'atij.